Nimbyama eshaaha itano ekiro kyona, konka, noobiire ndetaaga ngu nyamemu eshaaha nka mushaju ahabw'okuba, esha e- obwire obworaamare obyamire, obwonko nibuhuumuraho, konka waabyama obwire bukye, obwonko tibukaahuumura obwire bukumara, kikureetera kushanga ota <hesitation> ota- ota- otaakora emirimo yaawe kurungi.